برس باید لږ نرم وي، نه ډېر سخت. هر سهار او ماښام غاښونه ومینځئ. برس باید په دايره يي حرکت سره وکارول سي. د غاښونو مخې، شاته او پورته سطحه پاکه کړئ. برس مو لږ تر لږه دوه دقیقې دوام ورکړئ تر څو مو غاښونه ټینګ او پاک وی